क्लीप कागज पर पकड लगवन के लिए आसानी से उप्योग कियों जाए। एको डिजाइन ऐसो होईज कि कागज पर कोणा में क्लीप को लगाड़े, तो वो धातू <hesitation> का लचीला तार दबाव बनेले। क्लीप में लचीलो पन होगा, तो वो कागज <hesitation> का बिना फाड़े, तोड़े आसानी से जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाली सकज।